سکوٗلٕچ پالیسیہٕ قٲیِم تہٕ نافذ کرٕنۍ یِم اَتھ کَتھِ ہُنٛد خاکہ پیش کران زِ طالبہِ علِمن سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھِ اکھ أکِس سۭتۍ سلوک کرنٕچ وۄمید کرنہٕ یِوان، تہٕ یمن پالیسین ہٕنٛز خلاف ورزِین ہٕنٛد